Bən bə swɨka swɨka, swɨkanɔ nən dumən swɨkanɔ nən dumən, jʊ a bwɨ mə suwa mə swɨkanɔ nə duməni, swɨkan wʊnɨ wo wʊnɨ yəlam na naatəmle. Swɨkan wʊnɨ wo wʊnɨ kebɔ na naatəmi. Kaam nəbɔ ga saam yʊwa nən. To swɨkan wʊnɨ a yəlam na naatəm mʊn swɨ balɨlei a wʊnɨ a suwa gə go swɨnne təgəni. Kanjəl wo a gəlala nyo wʊnɨ mʊn dəng balɨle wʊnɨ mʊn yɨle nagən jəbɔ gɔ, balɨni kafin n ko gən n suwa mɔ mʊn swɨ gənne mɔ mʊn naa gən naa akwai kanjəllo a bʊma bʊmai wʊnɨ a bʊm nyo na mɔ kole a bʊtɔ gən, səlan jəla gən mo mʊn naa gən naai. Kanjəln;i gənanyɔ, na mo swɨ balɨlei, na mo swɨ balɨlei be nyɨm balɨ niyo nən bʊlawoi. Be nyim nɛnɛgɔ nən nuwo tɛtɛgɔ nən nuwo? Nan nyim tɛtɛgɔ n nyim nɛnɛgɔ n nyim mʊgɔ lɔng jino jəna nyin? Jəna nyɨn a mʊgɔ lɔng jin? Nəkuu wo a lɔji ga? Tɛtɛgɔ nəkuu ga? ko nɛnɛgo nɔɔ swan ga? ko nɛnɛgɔ gə maa yʊwa ka? Na nɛnɛgɔ gə maa yʊwai, mʊ dəng dəng daagɔ, na tɛtɛgɔ nəkuui, mʊn dəng dəng daagɔ dəng jʊ a bwɨ kada ben bə bwenɨ yəlam nəkuule <hesitation> mi bʊmle nyo ban bə bweni wʊni yəlam nəyʊwalei. To jʊ mʊ dənglei, nan dəng kanjəl ni gwam nəngɔ yamɔ təgtəgai, mʊn bəbbou lan yəlam be a balɨgɔ gəm mʊ swɨlei. Nan fɨ nəbam gənɔ gwam n nyim mi kaa bwɨlangkel wo jəbɔ ji, lan yəlam be ba dəng balɨgɔ, balɨgɔ təgən gəna nyin? Gə nə nɔɔtəm kanjəl bwɨla ka? Gə nə wɔtəm nɔɔtəmi ka? Gə nə <hesitation> nəbni gə nɔɔ yʊlənlei ka? Gə nəbni jə nɔɔ bʊgelei ka? Gə na nyin? Yɔm gənɔ gəna nyin? Fatəlam gənɔ nabə wo? Nan nyim fatəlam gənɔ nəbni gə yɔ yɔmle jəbɔ ji, jə kebɔ nəb yʊwami, n nyim yɔm nəb fatəma gənɔ gə yɔ yɔmle jəbɔ ji na nyim ji, be ba ban bou balɨ nɨyo. Gə na nyin? Kanjəl nɨ mə kiyoyo, gə wo a mʊgɔ gən ka? Gə nə nɔɔtəm tama bwɨla ka? Gə nɔɔtəm bʊge ka? Gə nə nɔɔtəm yʊlən ka? Gə nə nɔɔtəm we? Na miwo a mʊgɔ kanjəl ni gəm gwamiyo sən tɨ səb n maa dəngtəm nan naa balɨnɨ mə yɨyɨ yɨm kwamigən nəbo go. Na səb kanjəl ni gwam na wo a mʊgɔ kanjəl ni gəm mə kiyo nə nɔɔtəm yʊləni, ben tu dulmʊno nyiyo, na wo a mʊgɔ bəbni nɔo tama bwela lei be tu dul mʊno nyiyo, na wo a mʊgɔ nəbni nɔɔ bʊge lei ben tu dulmʊno nyiyo. Nan naa balɨnɨ miso mʊ nyuwa ləmale, nan naa balɨni miso mʊ yɨ yɨm kwamigənle. Jʊ a bwɨ yɨm naakanɔ kəbɔ belle mʊ mallei sən suwa mʊn jəgəm belle ni məla fəlen belle ni a tenəni, nan naa balɨ n kwel naa gən mi fətəm wo, mi fətəm wo jʊ a bwi ben fe səb səbi n bou gəna nyin, n bou lɔ jino gəna nyin səlan təl kel naakan a kʊm jino gəm. Nan n bou kanjəl ni gwam na mi nə kaa bwɨlankel wo mi nə kaa bwɨlang kato wo, nəbam gənɔ mi nə bwɨlang katɨ mi nə kaa kel wʊnɨ a yəlam na bwɨlan a mʊgo jinɔ gəmi səla n yəla be ba yɨlan bou dul mʊnɔ to balɨ nɨ mə maa gən nyin? Mə naa gən naa, n dəng n fɨ gən, n fɨ golantɨnɔ gwam a daa a daagɔ nəbam gənɔ woi yɔn fɨ a gənɔ mə nyabɔ kaa bwɨlangkel wo, mə swɨ gən ne mə naa gən naa. Lan yəlan nɨ dul mʊnɔ, bə dul mʊnɔ nan naa balɨ nɨ, mə maa nyin? Mə yɨyɨ yɨm kwamigən ka? Miso mə yɨ yɨm kwamigən gəle ka? Mʊ nɨ nɨ dul mʊnɔ bətəm kelni mʊ bəi mʊ nɨ nɨ dul mʊnɔ jəlatəm nan naa balɨ ni tunda mə fɨ bwɨlang katɔ tə nɨ gwam mə nya, gən bə nə kaa bwɨlang keli, to məndi mə swɨle mə naa gən naa. Səla jə wan kel naakanɔ. Na jə wan kel naakanɨ, lan suwa gən tun mou swɨle mʊn nainai mən swɨnle mə naan naan, yɔ suwa bəbam mʊnɔ ja be baja yal jəl fə a mʊgo loni gəm, na tɛtɛmi a yɔun jəbɔ ketəlam gəni, a məndɨ mi mə nən kel. Bwayilɨgo təgən na yɔ ya, nya nəbam gəno fa. Gən nya nɔoli wʊnɨ gə naalei, mə swɨle bajə yalmi jəl a mʊgɔ lɔng jin. Na ja kiyo, a daa a bʊm sa ja gun, ja ta kwalɨ janga a kang sə ja benən baja yal jəl nən a mʊgɔ longɔ. Na baja yal jəlɨ, tɛtɛmɔ jela yɨ, na jə bellei suwa suwa kel nən kumɔ jə bemelei, na ja suwa kelo nən kumo jə bemleyo, tɛtɛmo jou jou ketəlam gənɔ ka ja yɔle daa bə nəngnɔ fabəm fə a lɔnɨ gəm dwiyen, jə yɨyɨ ja yam ji be na ja bei baja nya yɨm ja kiyo bə be yaltam jəl fou a lɔj lɔ mɔ <hesitation> bə ko fuwa janga a bʊm bəm fou bwebʊla bən swɨle. Na jə jəla bəm jəlai fa bə swɨɨ bwenɔclɨ nɨle to laa <hesitation> nəbam nɔɔligɔ ja you ji, ji təji jə maa bəlatəm bwebʊlaji a nya noli nya balɨ jə maa bəlatəmle be Kwaama ga a fɛka ji a mʊrka ji ja yɨ kwamigən. Na kwaamagɔ a mʊrka ji bən ma bə nəng nə bəlatəm. Na kiyo ja sʊ ja bwa dulli tɛtɛ bwenɔɔlɨgiyo a you jangagɔ a dəg a mal ketəlam gəmo nyuwa na a mʊgo ketəlam gəna gəm ketəlam tɛtɛmi na nʊnɨ nə kel woi jeljel nəngən məndi mən nəngnə kel jəbɔ tɛtəlami bweniyo ja you mi nɔɔli wo miso bwebulami naa jile a mʊgɔ ketəlam tɛtɛmi gəm ja you mi nɔɔli wo miso bwebulami naa jile na mɨ jinə keli, na jə nəngnə kel na ja jel nəni ja fɛka təgo a daagɔ səja taltəgɔ, na na ywatəm naan jə ywajile kanga ja maa ji kel woi baja ywa nanɔ la ja ja kəgga nən fɛkalɨ naakan betɔlɔjɨyo. Nəngɔ jʊ mə ko na mə swɨ balilei sai n fɨfɨ gə nə nuwo tɛtɛgɔ nən nuwo nɛnɛgɔ nən nuwo, nan fɨ, gwam nan nya miɨ gənɔ kaa bwɨlangkel woi lal gɔ yəlam yəlam bwelamɨ wʊni nə yɨ yəmle miso mə nya wulotəm dullei, miso mə nya bola dullei mə yɨyɨ yəm kwamigən jəbo gɔ. Na mʊ fɨ bə fɨ nəngɔ mʊ gun guto guto mʊ bwang bali gəmi nan yɔi, yɔmɔ gəla mwe nə malɨgən yɔmɔ jim katə wi bʊgənɔ wɔ na jəgani ja dou ja məlam fəlen. Na təmə sellei ja bʊgən a yɔ nɔɔ tamagəi a ba bʊgən, na yɔ no bugemi a ba bʊgan, na na daani a yo woi a ba bʊgan. Mi nə təm nɨ sellei miso yɔle ya nɔɔ jʊnɨ swɨlei. Na n səbsəbɨ n dəndəngɨ n bə gənən nuwoi nəngɔ mʊ naa gənɨ, mi mʊ nən kaa komən wo a mʊgɔ naatəm munɔ gəm. Na mʊ fɨbo tɨ mʊnɔ gaalan, nan fɨfɨ mʊnə yɨm ləma. Kwaamagɔ se tɨkan n yɨ kwamɨgən jəbo bwɨlamɔ.